Kulle ngonɗe e njareende nguurdada ko ustude yahde ñalawma. Ɗe ngasa leydi, ɗe koɗa toon. So jamma ari tawa ɓuuɓi, ɗi njalta, ɗi njirlo, ɗi ƴeewa ko ɗi ñaami. Kadi goɗɗi kadi ine njogii yuɓɓo waawde mooftude ndiyam e ɓanndu mun tawa yaawataa ɗomɗeede.